to <hesitation> mirma ner wu mirangi parko, ya neryi mirangu parko ba cwi ner wu binge, ner wu binge ya mirma bu gwala bo wa dingin duk yir tin kinga a la wu duniyau yi kokuma yi pargu pimau ku yoko in wo pargu, yi yirti duniya tu yoko inkogu no ninga gyi toh ya ner wu gwalang ner wu binge daka mbami yi njami ya ner wu kin, ya gudumawa wu kinge ko kuma ya mirma bu kinga bu incewe wa min ner wukin wuna mere a gwalan gin bo nuwa ya, ding tono tun puwei cegu a pnai, mbami woyo parko nyi gu mu mirma dacike Yamba nyi da ma, Yamba du yo a ninga labuya a duya yi pima. aninga labuya har ba binge ki bing kuma dung gu bu inninga burya teng ba kangin nyinou dumba bunge bakasi nye ndinge to kansugu in kwe cika bayan yo a duniya ya ner wu ningagin yir ti ningang na bati, dingin tono njami yi mbami bo nuwa ningagin mirma sosai, ka woyi ner wu kange wu ningangina daga goro wei toh mer woyo parko, woyo ju kange pisu yi nuwa, don tonno inmoni yi tono, woyo sange kin maninga maniyo tu nere, woyo sangkin ka yir gwal dimri mo ma diniya buri mai woyo sang kin ka lallai ren kina ka ma kas yir ma kinga bu ne ma du Yamba. woyo asang kin kama kwe yirti ma kuranbune ma la manga ma du powi dingin ya ner wu nyinmo o chei di teng do ba gwala mbamo ba gwala njamo wu bm no, no bu rop bo, kaner wu kange nyin ce daga goro mana wei pon pon you goro bo nuwa in yinnubu inyi ner wukange banda pma din tono cika mi prawu yoko bu ningu mu kan yir ner wukang ma inyi leni kanyiri nere wukon min woyo ninga gin mirama ko kuma woyo mirangi to lendi, cika kadda kun cegu ko bur ma ninga ya teng pwi ba bunge se ba nyin nyinou bu pwiu, dwi ba wuronge, ba kasa nyinou ba nyinge nyino di wuronu, in ninga bu nau, ba kasgin nyinou, kan wun ningu yir ba yinge kin yama innyinmin chawara ma ninga nyo towi ningo kuni bo pna bo, reng kina kan yir ner wu kangi inyibu lendi ri, kan yir ner wukangi in ninga lendi, dun tono inkasgu in sammra min, pra wu bu ningin wo, toti mwi in puwo chegu yi dimir mi toti kuma in moni yi tonoi, kammoni yi tono ma in mono lemdi, ko kuma kan tar yitikin daban ma inta leni dingin mwa mwa yimba bu yoko yi nungu pelendi kino yimba bo yitu yoko incheegu toh kana bu nu nyiya wuya wei, nabu cewei kin lallai cedo yito ana dacike bu ya nu nyan wuyau kila ner wukun bagonmur wukinge kabu twiyondi sammro kin nerwo ga tu chei tuna nyo pra wubu ninga manyo wi ga tu ce tina nyo, toh din tono inkasi insamra min mi inmoni iyo nere daka parko bagumu duniya daliliyo yoh sanadi yo yamba amma daliliyo yo kaga yo ner in mondi yi tono, yo ner ko yi piyau ko indima yi nyangu ko indima yi marau ko in nungu wura ye ca, kan dang tibak dole in sengemin yo Yamba, dole kuma in wannaga, kan dangi yi chawara yo wu nyingi, nyan ku kangu ka ning wura yi chawara yo wi sei ba ninga gin dak cika nyangu baningangina dak sai indaga min lallai fa chawara ner wu gra wo ningan na